Kooa chi ta xa tu vaxi tukun ini xia'a color kuiji ra ikat, ika taxa tukuu ini xia'a kuiji ra, yaka vu yam <hesitation> ika kua ink iin tiempo kuvi a nixia'i inka xiyo, ika ya nu nuu xini billete ya kuiji ta ika ntikoi xia'i xiñaa yo'o ra yoo billete kuiji xii, yoa taka xi tavai billetei ra taa xia vaxi ya color kuiji'ka xi tukuu inia, vituu xitonia chi ntuvi kaa tukun ini xaa xini color kuiji. Aja ta taa xia xaa yaka vaxia ra vituu kua tukui tukuu tuku ini xikai xii kiti sanii iku, ntuvii kaa iku kuiji kavi kaa ra ika ñuu sani xixiri, ta xa <noise> ya ntuvi ikuka ntoniri xixiri ra kuiji kavi ra tayii ñuuri ra ntuu mi nuju kuji'ka, ntuvi xintiei nuju kuiji ika yooi xi'iri xixiri, aja ta ntii tuku ra ika ra xiayi kua tukuii ta kuii i'ín ka ra naana koyo kuiji ntuvii kavi naana koyo kuiji ta ika kuai kii tukui kpyo kuiji'ka, kai i'ín chi ta xa tievoo ntu kuiji iku, ntuvi kai kaa ra ika kayi koyo xiai kaii i'ín. A ika tuku ra tukuu ini xia'a color kuiji'ka tuku ra kuaa tukui kii yuva, yuva ti'í. Yuva ti'íka chiyo tuku kuxiyu, a kua kii ti'í kuatui kii ña yuv kiini kaa mintu xii'ka, ika yaka kua chi tuku ini xiaya color kuiji ta kuai kii yuva kiini'ka tuku ra, yaka chiyo kuxiyu, aja kuaa tui kii tukui yoo, yoo tu yuvaa ya yuva xintii kaa mintu xii'ka yaka tuku ra, yaka xia chiyo kuxi chi ta tukuu ini xiaa ya color kuiji, a ta ika tuku kua tukui ra ika kaya tuku yuva ya <noise> ya yuva kuchichi kaa mintu xiika yaka ku tukuyaa xiaa tukuntu ra chioaaka kuxi chi ika tukuu ini xia'a color kuiji, ra ika nini'i, nini'i iin tiempo ra nini'i xiko'o tuku, xiko'o kuiji tuku ta taa xiaya vaxi ya kaa ya naana ya color kuiji'ka xini, ta ika xiai tuku ini xiaa ya xikoi chi yo xiko'o kuiji ra kuvi iniyuya, kuvi vaa iniya ko taxi keje ña'a yakua inia, koo taxi taku nta kuai kii yuva'ka ra, yuva'ka kua xiaa chiyo inia kuxi, yaka kua xiaa nto to xika tajai ini mi yaa in chi ya kuiji ku yuva'ka, xia color kuiji ku mii yan xiko'oika, ta ikam xiai ntuvi kai na'a ra ika kakai kasa limpiaia ra ika koi tajaia ini kisi ra chiyo mi yuva'ka kuxi ra, chikuaa tukui xiko'oika ra. Ta tukuu tuku ini xiaa tuku miaka ra nina mii ya kuiji'ka tajai inia chi ko kutoi tajai ña'a yakua inia a ko ntaa ka ñia'a ntiku tajai inia chi, nina mi ya color kuiji, nina miaka ku ya kuaa tixi mi xiko'o looka ra, tan ta ntii takatia tukui mi yuva'ka ra kuanu tukua tuvaya, a nu koo tukura su nina mi ña'a kuiji kuali'ka kachiñu xiia, yaka kuaa takatiai ini mii xiko'o looi ika yoa xii chi yaka kuaa ntuvi kaa, yaka kua tukuun iniyu xa color kuiji ra yaka ku nu kixa ya color kuiji xii ra, yaka koo mi xiko'o looi ka xiiyu, yaka kuyaaa tukuu ini xiaa mi ya color kuiji.